मेरे रुटी बनात लीथी अते चे बोलगय। अते हीटली नीती में तवागाज शेल करी। अते काई एतिनागाज अते छ्मेयारार धूई अते चे सुकीज। <hesitation> अते तेभी वारस नहीं हीटी। अते लिम्बुने रगडी अते <hesitation> हीटी अते सुकार्देती।